Men asosan tajribalarga pul sarflashni afzal ko'raman, chunki unitilmas xotiralarni beradi va hoyotiy tajriba olib uni hayotda tatbiq etish uchun yaxshi imkoniyatni yaratib beradi.